Karazagna mason'olombelona ndraiky miovaova araka ny koleran'le le olombelona fa ny fa matetika hitako zao misy mety eo ho eo karazany dimy akeo.